א מענטש ארבעט שווער אויף זיין געלט דעמאלטס דארף ער באקומען מער. אויב איינער ארבעט נישט אזוי שווער, פארוואס זאל ער באקומען די זעלבע געלט פון די וואס ארבעט די זעל- <hesitation> אסאך שווערער ווי אים.